Jokuae ñee genetica jeivae ikaviko tei, añetete arakua ñanekirei yaiporu yave erei mbaetiko opaetei mbae guinoi sugui oimetaiko mbae nunga jae iyemongeta ambueye jaema jokua ngarako ipöra tëtä iporetape ani <hesitation> jokuae iyaretape.